हम बरभूतो सारे समान हों जेजे बोलो तबला शनाई, भोल, नगाड़ा, झांझरा हों सबसे खास ढोल दमवद हों। हार्मोनियम भी हों।